Axat eso llacsohuaa' itaalpi eso . iatee' Enaua ioquiaxaneqpi naba huee' nava iape, intesoco cataq iasoshecpi

Eso ahuatton. Naxa na nañiguishe lenaxat vioxonaxaiq da mitaque naxa huaña eñe aviaq

Ena achexotaique na hua aýoxo checo hua ena noxot laye

Ena ñetaxaq da yhiee' ena lomaxaqui locaiq lpiquel, maxaso cataq pelaa' ñetaxanaxaq ieieamaqchiguiñe

Aja aiem aguana so auaxai lapa huaña eye lenaxat cataratas del Iguazú cataq aso lachexe uaña enye rio de la plata

Eso da ecuenpigue da ahuoot eso ñochaxaua noqlec de que ilaque ca nolleq

Da avit eye vi iye na paxaguenaxaqui Lotaque tañe nec dalaxaic inpaxaguena na dalaxaic vi iye

ivitaa da yaguec da intonaxac nache ena lotaa da huo'o na qanallec na imachaqaa.

Da iet yimachiguiñe da viiruhuo da entaxateq u'lhuota' qa n'uoceq

Aja ena laxanacte ena ampi ,ishet da que ca yet nmenaxaqui

Eso lede n'malate iuen ca coleteq cataq da tahiague alua' ulhia lenaxat DNI

Na nentexeq na nahuaqnaxate da mache laqtaqa na qom ena soxoraiq qataq choxoraiq

Icuenataxa da huoo ca neteleq na ñalhua cataq da iborogua ca eta da ieiepi nache ñe machiguiñe da ahuen da entaxanaxaiq na naa'

Ena icuenataxa ena shiaxauapi da ichoxot na ma laiaxnec nahiaxañe petaa' da a iañe o jaguete'

Ena nentec na iaguec da qaiet ena qanma' ena cheena, chaic lue laxarai qataq ena alhua

Na yepi da huo'o na nqopita na ioxo nache inmenaxaneguet enaua ioxote

Aiem saxagui ra huo'o na siotauga aiom cha'aye huo'o naxa ra qoioqtelec ye ca'agoxoic ra ivirec nache seuen da huo'o aca'aca da siotauga na anoq lasheue

Aýem yiqopita da lvigaxanaxac na Qom ýataqta onaxaic de'da l-lamaxa ana lvique da devigaxaatac qataq do'onaxaatac

Aiem cara'ac saiaten ra le'enaxat ana huaqaañepi cha'aye qalota ana mayepi nache saishet ra enauac saiaten ca le'enaxat qalaxaye ne'ena piguem aiem seloto'ot naxa se'eso qoto'

Qomi' Qom can ñaq saxanaxa salegaxaguet na doqshe huo'o da maiche lquia'axac na Qompi qalaxaye nagui da salegaxaguet na doqshe nache nataq'en sacheguenaq nam ena doqshe aloq

Aiem llaqheta seraxatec yataqta da se so copita da ñicona ca paxaguenaxaqui chaaye taqta caiocta ,haca' na n'notaxaqui sa piaqteñe da ñeconaxa ca paxaguenaxaqui

Aiem selota'a naxa na nanguishepi qataq ana nauoxopi

Nam qadmo'olec Derqui Buenos Aires Argentina ca cheta'ague ña'adaxañi nache qomi' salaýoxoda qaq nagui ýataqta qomi qalota ne'ena dalaxaicpi nataq'en ýataqta mashe huo'o na llalaqpi

Aýem sa'amaqten da azul na piguen cha'aye maiche l'oguiaxac